M'shelek nenga asa skwi man nga rikda atanta nshke skwi di n'tanta awud dzari avur sata a skwi man nga rikda adi nga amatsakiya ab golinga ta gwad dok amatsa te ndav nga a glavday ata, amana ngasa ngatsa ngasa a ngabay nenga ade man a ndena a tarihi asam ga, wahala man nga sau te daznga awuna te daz nga awuna a nga hihi, to nenga'a nasa a skwi man ye rikda, ava a nshke asata nta ba nga ngost sum ndzi amba amba bi, sum ndzi nga ngide azèay ntal man nga ndzau avar kosuka avar kosuka, kase ɓok nenga'a ngasa a skwi sum ndzi nga, ai kat sa man ba man chiviɓ azhe dalay ga arai kine gada takahanga, anga ba a nga ngache kozlur. a ndohi ba atatsina dayi nga, wuday nga ba atade ava ndo ata pi mazlaka ava ata gi kosuk, gashi andzi nga aranta, skwi ndi ahud nga ab nga ngatsa asabay wuday nga ba ta takahanga bi, man kine za shke aranta nga takaha kine a kine gaɓ sa nga shide giɓ. Giɓ kumkumba a nga yau chiviɓ m'pizhe ba aray kine atakahanga, ko ndi te deb kine ndohi kine m'bibiya ba kina agaɓata, nga m'pizhe m'pizhe skwi mana anga a piya aviziya ba azèiy. skwi man ata bije yam avuziya ba azèay, ye way mana a kina da labarisata adeba, halau aye zada gad nawa. ani sar tung ba asaba, nga ba mana anga adeb wi bi ta ɓazka nga tewuna ta ɓazka nga tewuna ta purnga ma suli, mana zhigile agaɓa deki na a wi sa ndo man agada gad, a jimkada agada, kine maffahi sata kine gauke agada sata azèay sai dai apatsina staɓ nga rikda nshke kine sata nga shkida kine giɓ yau katsa man zhigile ngaɓa ade kine awi arai kine gaɓa ashke adeba aray skwi kuma man nga gau patsina nasa a kine gaɓa sa da ngirdanga aray agaɓa ambahanga ko mana sata gine kaèi ko maffamana ahungwahungwa ba aray nga gaɓa asun vunga. Ta daita ava andi ngiɓe keke amma nga sata nga ngih ngiɓe tunda amma a nga èi, nga nga kwel dayi nga anga azèay ko man nga shke ada kuɓa prik maffa anga gaɓa sa nenga angasa, amma ndi ngide, ta ngeha agiɓ ta, ata nguh de vuta ava ndi ngiɓe keke man ngiɓe mbadla di na ba wara adaynava andi mbadla a diy, kat sa kam nga maffay gokune a nga, kat sukam nshke kine sata nga min dadi nshke kine sata kumba, nga kine mbahanga walwali kabi, nga ndo ntaba aguval nga ka, kine maffay sata dayi maffa sata agoɓ ke? Va goɓ dayi kine sata anga tsina da sata azèay tun an yakay ga sai a patsina kat sekam adalay ga man zhigile ndu kine a wi va lewu nga te gide ara di man kine shke sata. Yau ko ngozi <noise> nga ko wuday nga ko ndawa ndawa ko ngur maffa ngide keke sai nga gine'kaèi nga shid giɓ yau chiviɓ lekone ba va hasa nga awuday nga ba atagau avasa a. to <noise> chivid kosuk ba va hasanga awuday nga ba ata gau avasa. ko ngozi nga ko wuday nga ko man nga sata kosa nda kosuk sata man kandza pe sata ka giya èi ɓe? To <hesitation> <noise> kine warda wuday nga nga todo auda avara avina satka ndo ngeme? Ata bazle kaɓa, ata bazlanga wuday ausa klik.